Hakkille duniyaaru fof huccitaama dow kulol artificial intelligence tetai kuuɗe yimbe, amma so yimɓe tiiɗniima e tago maa ustu mawneeki caɗeele ɗee